Ny dehimigifikatera zany da fitaova anakiraiky mampihena ny hamandoan'ny rivotsy amin'ny alalan'ny fanalàny rano amin'ny rivotsy ao sy amin'ny alalan'ny condensateur izay tena miasa amin'izao vaninandro iainantsika izao.